komiði sæl aðbúnaður barna sem glíma við fíkn hefur verið mikið til umræðu að undanförnu eins og fram kom í fréttum okkar áðan er lögreglan með til rannsóknar kynferðisbrot gegn sextán ára stúlku

hafa átt sér stað inni á Vogi í febrúar síðastliðnum það hefur lengi verið gagnrýnt að börn séu með fullorðnum fíklum inni á sömu meðferðarstofnuninni eins og er reyndin

þær eru komnar hingað til mín Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi og Kristín Pálsdóttir Pálsdóttir talskona

gagnrýnt þetta fyrirkomulag á Vogi velkomnar Valgerður ef við byrjum á þér

best ef þau þyrftu ekki að koma í neina slíka meðferð og og barnavernd og félagsmálayfirvöld eru náttúrulega fyrst og fremst að sinna börnum með og neyslu skulum við segja

er þetta nú hegðun án þess að vera endilega kominn með mikinn fíkn sjúkdóm en blanda af áhættu hegðun en stundum þá er það þannig að ekki ræðst neitt við neitt og og börn sem hafa verið talsvert hjá barnaverndaryfirvöldum og hafa komið síðan í framhaldi til okkar

og þurfa heilbrigðisþjónustu það væri náttúrlega best ef það væru fleiri og meira þjónusta ég bara tek algjörlega innilega undir það þörf á þessu og þess vegna höfum við sinnt því og við höfum reynt að koma til móts við þennan hóp og gera miklar

húsið bara eitt og krakkarnir fara niður í matsal og fram til hjúkrunarfræðinganna ef þau eru á lyfjum eða hult að því leiti að það er mjög gott aðgengi að starfsfólki það er

fyrir þau og sálfræðingur þar á daginn og og og þau eiga ef þau verða fyrir einhverju áreiti eða eitthvað slíkt þá undir eins eru samskiptin talsverð því það er sameiginlegur matsalur og útisvæði sem þessir tveir hópar deila

algjörlega aðskilið nei húsið er bara eitt það eru sameiginlegir gangar sem liggja í matsalinn borðum

þá er alveg möguleiki að vera í samskiptum og þau eru það alveg en en þau eru ekki útsett þannig ef það er eitthvað sem truflar þau þá hafa þau mjög gott aðgengi að okkur öllum starfsfólkinu þar og það á ekki að þurfa að verða fyrir því hins vegar höfum við ekki nokkra möguleika á því að passa að að eitthvað komi fyrir eins og til dæmis þau geta farið í neyslu vímuefna stokkið yfir girðingar þetta er ekki þannig há gæsla en reynum það sem við getum til þess að hafa þau alveg sér akkúrat Kristín þið hafið lengi gagnrýnt þetta fyrirkomulag að það sé svona mikill samgangur þarna á milli og að fólk geti átt samskipti þarna hvers vegna ja það er náttúrulega bara þannig að börn sem eru í vímuefnaneyslu að þau eiga mjög mörg einhverja sögu um oft með eitthvað annað undirliggjandi og mjög hátt hlutfall af þeim sem kemur til vímuefna á til dæmis sögu um kynferðisofbeldi ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig talan er um það hvað varðar börnin en hérna það er

há tala við vitum líka að þeir sem hafa orðið fyrir ofbeldi þeir eiga oft og sérstaklega börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi

það er ekki hægt að ætlast til að þau séu að setja sjálf mörk þau verða bara vera í umhverfi þar sem er séð til þess að þau verði ekki fyrir þessu áreiti til að það hlýtur að vera grundvöllurinn að batanum að það sé algjörlega öruggt umhverfi

barist fyrir þessu í þónokkur ár hafa ekki orðið einhverjar framfarir í þessum efnum jú það hafa orðið einhverjar framfarir en það er samt það ýmislegt sem er að gerast þar verið að vinna að ýmsum betrum bætum við vitum það

það er gott og núna þetta atvik það var tilkynnt til lögreglu af Vogi ég hef bara hreinlega ekki heyrt um það áður þannig

eru framfarir við erum samt

í heilbrigðiskerfinu eru börn sér við erum með barnaspítala við erum með barnageðdeild og það eru góðar ástæður fyrir því börn eiga og þó börn séu með fíknivanda mannréttindi að fá að vera örugg í meðferðinni

Valgerður þetta atvik sem nú er til rannsóknar hjá lögreglu gefur þetta eitthvað tilefni til endurskoðunar á aðbúnaðnum og hvernig þið setjið þetta upp núna þetta er auðvitað alveg hræðilegt að gerist svona hlutur ef ég hugsa um þessa áhættuhegðun sem fylgir sem er eins og Kristín var að lýsa enda þar alltaf en að minnsta kosti þá

er tækifæri til þess að grípa inn í og stoppa af og og fagfólk komi inn til þess að tilkynna og og ganga alla leið

þegar þú ert úti í bullandi neyslu að fara

að voða og það er auðvitað stóra hættan þó ég vildi að það væri margt sem við gætum gert betur og ég vildi líka að það væru fleiri heilbrigðisstofnanir sem sinntu þessum krökkum á þessum aldri

orðin átján ára það er ekkert mikill munur þó

þú sért yngri en átján ára

barn þannig lagað ekki samkvæmt lögum en þá er oft mjög lítið

framhaldi eins og áfangaheimili

stór pottur brotinn yfirvöld og þá sem hafa komið til okkar

er pottur brotinn sérstaklega ef maður er með einn til dæmis eitt ungmenni sautján ára í mikilli vímuefnaneyslu fer ekki inn á geðdeildina fullorðins fer ekki inn á barna og unglingadeildina hann fer ekki á barnadeildina þau eru utangarðs í kerfinu eins mikið og ég hata þetta orð nú en þá er það þannig að

heilbrigðiskerfið er ekki að sinna þeim nógu mikið og við ráðum ekki við allan allan

vandann og við ráðum ekki við margþættan vanda sem stundum kemur upp og og þetta er bara hluti af því sem við erum að gera við erum að

vinnum auðvitað alltaf með forráðamönnum og barnavernd og erum í miklum samskiptum barnavernd á öllum stigum þannig það er mjög mikið eftir þó þau séu búin að vera í nokkra daga á Vogi það er kannski líka það sem ég heyri foreldra líka vera að tala um og kvarta yfir sem ég skil mjög vel ég er sammála þessum foreldrum sem ég hef heyrt í í fjölmiðlum og tek undir það vantar meira fyrir þennan hóp þetta er hálf skammarlegt fyrir heilbrigðiskerfið okkar að sinna þeim ekki betur akkúrat mig langaði að spyrja þig að lokum það er annað sem að einnig snýr að börnum með fíknivanda er neysla inn á meðferðarheimilum sem við fjölluðum meðal annars um hér í Kastljósi í gær og

meðferðarheimilum hvernig gengur ykkur að koma í veg fyrir slíkt já þetta eru meðferðarheimili Barnaverndarstofu sem og það kemur fyrir að það verði neysla á sjúkrahúsinu Vogi og við getum talið það nákvæmlega hversu mörgum er vísað frá frá vegna neyslu en en það kemur alveg fyrir en við erum alltaf með viðbrögð við því maður skyldi svosem ekkert vera hissa að það gerist því þau eru þarna einmitt útaf þeim vanda

þið einhverja aukningu í þessum efnum aukningu á neyslu inni já

náttúrulega með fullt af ráðstöfunum til þess að hindra það

strax

það er nú ekkert ekkert svoleiðis engin aukning á neyslu inni á

en það er auðvitað alltaf sorglegt því þeir sem eru að koma þarna eru yfirleitt að koma til þess að snúa þessu við já það væri gaman að spjalla ykkur lengur en tíminn er því miður hlaupinn frá okkur ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna takk fyrir

að allt öðru því það er víðar en á Íslandi þar sem rætt er um tilgang Ríkisútvarpsins það er rétt um mánuður síðan Svisslendingar höfnuðu í þjóðaratkvæðagreiðslu tillögu um afnám afnotagjalda Svisslendingar greiða árlega um fjörutíu og átta þúsund krónur í afnotagjöld og brúar það rekstur svissneska Ríkisútvarpsins s r g að þremur fjórðu hlutum útvarpsstjóri s r g var hér á landi á dögunum Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður hitti hann og byrjaði á að spyrja um

hans sýn á aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og niðurstöður hennar

látum þetta verða lokaorðin í Kastljósi í kvöld